الحقيقة أنا سعيدة جدا بالمقابلة دية واتشرفت بمعرفكتم وأتمنى يعني يكون ليا نصيب معاكم لأني هقدر أفيد الشركة بتاعتكم في الشغل ده لإن خبرتي تتجاوز تسع سنين اتعاملت خلالها مع عملاء محليين ودوليين، والحمد لله كلهم أجمعو على شطارتي وتفوقي ولسا على تواصل معاي لغاية دلوقت.